o yiro o ma dɛm libe watinɛ telefɔni mana o nu to mu za'oro o ɲuɓwɛtu telefɔni zɛrɛ zɛrɛ zanro bo ɛ buao tinimoso bua tini moso un dɔ wati wati pɛɛ wati pɛɛ mɛ we ma'a in telefɔni na un we du dia un we du dia be'obe nɛ trante fuwa trante fuwa amu yɛrɛ ɛ pobun wozomɛ punɛ